ප්‍රමාණවත් නින්දක් ලබාගන්නේ කොහොමද කියල කතා කරන කොට <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> මුලින්ම අදාළ වෙන්නෙ <hesitation> නිදාගන්න යන මොහොත දක්වා තියෙන වැඩ කටයුතු ටික <hesitation> අපි ඉවර කරගෙන <hesitation> හරි වෙලාවට <hesitation> නින්දට යන එක තමයි මූලිකම කාරණාව. <hesitation> ඉතින් <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> වෛද්‍යවරු සඳහන් කරන ආකාරයට <hesitation> පැය අටක පමණ කාලයක් <hesitation> ක නින්දක් <hesitation> අවශ්‍ය වෙනවා. <hesitation> රාත්‍රී කාලයේදී මිනිස්සුන්ගේ මොලේ <hesitation> නිසියාකාරව පවත්වා ගෙන යන්න. එතකොට <hesitation> අවම වශයෙන් රාත්‍රී දහයට <hesitation> නින්දට <hesitation> පත් වෙලා <hesitation> පැය <hesitation> හයක් <hesitation> හතක් <hesitation> හෝ අටක් වැනි කාලයක් <hesitation> ක දීර්ඝ නින්දක් ලබාගැනීම තුළින් තමයි <hesitation> නිරෝගීව <hesitation> අනිත් වැඩකටයුතු ටික ඊළඟ දවසේ <hesitation> කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් නිරෝගී නින්දකට <hesitation> අවශ්‍ය වටපිටාව සකසා ගැනීම <hesitation> බොහොම වැදගත් වෙනවා <hesitation> දීර්ඝ <hesitation> නින්දක් <hesitation> ලබා ගැනීමෙන් <hesitation> ශරීරයත් <hesitation> මානසිකත්වයත් <hesitation> යහපත් මට්ටමකට <hesitation> අපිට පවත්වා ගෙන යන්න පුළුවන්.